I komputer main komponen ang isu ho a tamlo ta hi, i CPU ang ta tumi su hi, a komputer thok mur pera ni ta ingim a process tu, central processing unit ka ni mea. Hemi ahen hi ingim kami function zozon ang ka, a control ta tumi lo su, i power supply tu duro tangan UPS ang ka mamawa. Ni joan, a motherboard ta ni li ta hi hi, a main circuit code angan ni ta, hemi ahen, <hesitation> a komponen song sangka a connect call ta ni jo, a thuak puitu ang ka ni ta, joan, i temporary storage ta ta ni ri manghi ni ta, tsutsu random access memory ne ta ahen, i active process ho ka. Temporary data in storage, joan, storage device ta mamawa li ta ting ahen, hemi hard disk te, hard drive angan ni jo, SSD te aung ta, tsumtsu data kha permanently in a store ta. Joan, hea tangtsu, i input output devices ho ang ni ta, keyboard te, monitor te, keyboard monitor te, ye poi ma over ta, ye achantsu kan, e, a <hesitation> command dalu na tur le, a display na tur ani ta, user ne na, interaction ka ne na.